उजर कलर सोच के हमारा दिमाग मे काठी आबाइया हाम्रा जताना कपड़ा सब ब न । जताना पैन्ट शर्ट लगाइशी सब हाम्रा उजर कलर के बा कहे से हाम्रा उजर कलर बारी निमन लागैया । उ मे मतलब हाम्रा सुध जैसन फ़ील आबाइया आउसाँका उजर कलर कपड़ा लगाईची त । हम आजू गँधा न फ़ील करैत बारी कहके निमन फ़ील करैत बारी आउसाँका बुझाइया । हाम्रा दस क्लास के स्कूल ड्रेस व उजरे कलर के रहे हम उजर कलर लाइक मे बारी फ़ोहार कर देता राहली एकटैक मे । खेल ऑल के बारी निमन से फ़ोहार करदेता राहली हर दम से उजर कलर लगाके जय फ़ोहार कर के आया आ घर आके हरदम से बोली सुने । उजर कलर पहिला लाइक लाइक मे बारी खीस चढ़े ज साला उजर कलर कैसन ब कहके आवी मगर हाम्रा आउसाँक न बुझाइया उजर कलर हाम्रा लागि बहुत निमन लगिएय पएने के । उजर पेनला से उजर पेनला से आदमी के देह निमन होई आ जचबो वी करिया निमन देखायबो वी करैया ऊहएलगी उजर कलर आदमी सब के लगाया के चाही शर्ट आ पैन्ट ।